<noise> doomu adama <hesitation> <noise> question bii <hesitation> laajte bii sax laa gën a kontaan si laajte yi yëpp. <noise> Waaw ndax doomu adama bu ñu la laajee lan mooy njëriñi dundi doomu adama te yow ngay doomu adama te dun- di dunda, <noise> bu fekkee yow li ngay dunda xam nga luy njëriñam war nga koo mun a wax. <noise> Léegi su ma ko buggee wax yëpp sax yow sa saag boobu dafaa fees <laughs> wallaay. Doomu adama yàlla sakka na doomu adama sakka boo xam ne, <noise> ba yàlla demee ba namm pour sakka doomu adama <noise> dafa am fu mu teg doomu adama ba tax mu sakk doomu adama wàcce ko si kaw suuf, ba pare gannaaw bi mu sakkee doomu adama lépp lu mu sakk lu ne mu jël doomu adama def ko léegi kenn si li mu sakk. Doomu adama war a xam boppam dund si biir adduna <noise> dund goo xam ne war a xam ne moom yàlla boromam dafa am borom te boromam moo ko wàccee ba <hesitation> <noise> adduna pour mu dunda fi. Dund bi moo dund adduna fii nag <noise> mu war a xam ne sas la bu ñu ko teg boo xam ne ni gannaaw dund bi dafa am leneen luy ñëwaat. Ba tax lépp loo xam ne ni moom moo tax mu wàcce ko adduna fii mu nekk lu important pour boo xam ne moom mu war koo xam dund ko comme ni li yàlla di séntu si moom, ndax yàlla dafa am lu mu espère si doomu adama ba tax mu indi ko si adduna pour mu dunda fii. <noise> So <noise> li njëkk mooy ñu gëm ko, jaamu ko, ba pare sóoraale ne dañ fi ñëw te dañoo delluwaat te lépp lu ñu fi dund sumay dem def ñu koo laajiwaat ëllëg, wërsagal ñu, may ñu gudd fan fii ñu nekk fi di dunda, we- <hesitation> jox ñu wér-gu-yaram, lépp luy am moom mu si mu jugee koo ci moom, ñu war fee nekka kenn ku nekk war a <hesitation> develop, <noise> development development mooy lan yokk askan, mooy nga juddu nga toog nga juddu <noise> ñu yar la nga mag, nga dem ba nekka nit war a reponsible yow tam nga play sa rôle <noise> dem ba am doom teg ko fi fi ñu la tegoon ba nga doon nit, te mu te mu fekk la nga tegu fi nga war a tegu. <noise> Nga gunge ko ba mu àgg fi mu war a fi fi fi fi fi ñu la àggal, xamal ko li nga xam ne nii moom moo moo moo war ci moom, <noise> ak li nga xam ne moom la war a moytu yëpp. So doomu adama important doomu adama doo ko mun a wax yëpp, waaye doomu adama important na important na important boo xam ne nii <noise> li si gën a am solo daal mooy xam yow yaay kan, xam lan moo la fi indi <noise> xam ni danga fiy jógeekoowaat <noise> du loolu mooy tax dinga xam yow lan mooy important si yow yàlla indi la fii nii. <noise> So loolu su amutee rek sax yow li important si doomu adama <noise> doo ko mun a xam, loolu lu ñooy dund la du lu ñooy wax <noise> waaw <noise> importance doomu adama du lu ñooy wax, doomu adama lii moo tax mu important, dang danga koy jëf ñu xam ne kii lii moo tax doomu adama mu ne doomu adama la, ndax doomu adama li si gën a am solo mooy xel mi, bu la yàlla sakkee jox la xel ci nga war a xalaat yow yaay kan, ak yow ye lan nga lan moo la war ak lan nga war a mun a def ak yan lan nga war a dunda <noise> ba tax nga xam yow lan mooy sa import li important si yow nga xam ko. <noise> <noise> waaw doomu adama moom li ma wax bu gàtt gàtt rek duñ ko mun a wax yëpp, <noise> waaye nit ki yaay xam sa bopp, nga xam lan yow looy jëriñ <noise> soo xamul sa bopp doo xam yow looy jëriñ. <noise> Doomu adama pour mu xam liy njêriñam dafay xam boppam, <noise> moom mooy kan. Xam sa bopp moom moom mooy moom mooy li li njëkk mooy li mujj si doomu adama ndax mu xam luy njëriñam moom. <noise>